Maro karazany moa zany karaza labiera misy hoe ataontsika ohatsy zao labiera regny THB regny de misy koa le ataontsika hoe beaufort, de misy koa ataontsika hoe skoly, <hesitation> gold blanche, gold <hesitation> gold. Degré zany mampiavaka azy regny: e misy mafy dôzy, misy ambany dôzy.